Fitahagna va izy mahelavelogno ôlo izy-i-tsy tôy zay le talôha satria zegny efa maro ny <hesitation> technologie vaovao maro ny eksperiansy nataogny siantifika aby regny indesigny mitahy aignign' ôlo, ke fetraikan'gny zegny amin'izey fiarahamonigny mehay vitsy amin'izey zegny le ôlo mampiasa le fômba talôha le nentim-paharazagna indesigny mitsabo, zegny ny fiatrekagny raha io.